Karazagna hira ndraiky misy ohatra ery rapy gasy regny de reggae o, rocky de misy metale, de slow, de misy koa hira evangelika regny.